Ja kuu xeendo tiuku ja xeendo la'a queso nyikuutiu jiaa ku di'inanuun jiaa ku alimentundo io no neva'ando va tiuku xiinindo ja ki'inindo la'a diikuixi nyuunka ku alimentundo quesu.